El metru lo tengu aparejau nel mi pensaeru cona ciá delos Mairilis, porque allí tola genti o la huerça dellus sempre lo cogi. Es un meyu trasporti mu aparenti palas cidais grandis porque enhuncionan mu rebien nessus sitius, al dil por baxu'l suelu no tien pobremas de traficu i te pues dil dun lau pa otru nun trisinu.